a n'to bera ,a we'a ho awesse,a n'besi sian nɛ see a han dirobe ma bessira a han ɛya ,a o 'oo ɛh ɛh biru. nɛ ma nɛ a ni pɛ bɛ yi zore. a sehan a o oobera nɛma nɛ dɛnu ma we se.